که د ټول کال لپاره ماته دا انتخاب راکول سي چی ته درو وختو ډوډي څخه کم وخت غواړي چی ویی نه خوري هغه به د شپې ډوډې یی ځکه د شپي خواړه خوړل آ معدې ته ډیره ګټه نلري او سړي ځیني وخت مریضوي پدي اساس زه به هغه دشپې انتخاب یی چی زه بیی لغو کم هغه به ونه خورم